Pos no sé... dexa-mi que piensi un poquinu... Ave... no tomu los mesmus goloseus tolos días, porque ai que dil variandu, que si no, qué rollu... A meya mañana, los días laborablis, me comu un yogul (tres días) o una pieça de fruta (los otrus dos), peru siempri con un puñu d'amendras. Endispues, de merendilla, pos... un bocaillinu (tres vezis) o unas barrinas de cerealis (dos vezis), pendiendu de si vó al ginasiu essi día o no... Las fin-de-semanas me quitu dela rutina i m'echu una cervezina con unas patatas o agora nel branu, mesmu, un vasinu de gaspachu o salmoreju con unas azitunas.